<hesitation> Resaka tamis ty ndraika ohatra hoe zany zaho a te ha- te hagnanivana raha de <noise> <hesitation> ohatra hoe zany zaho malaka misy vovonà raha agnatin'ny lafarinina anahy ohatra hoe misy vovonà tapatapaka raha marobe de tiako alàna, de ataoko ambonin'ny tamis akeo igny a de ahesikesehako aloha mandeha afara de m- midina ambany lafarinina io a de mijanona ambony le raha sy tiako handeha igny.